انا انفضل انعيش في مدينة كبيرة لاني بالفعل عايشة اف قرية، بس القرية وحياة القرية مش ظريفة، مش ظريفة لان محدش سايب حد ف حاله، ومحدش سايب حد الا وعيتكلم عليه أو متدخل اف حياته. انما المدينة الكابيرة محدش عارف حد. المدينة بأي شكل من الاشكال فيها كل سبل الحياة الكريمة، وفيها كل المرافق المتطورة اللي تخدم الانسان. <hesitation> وبرغم ان هي مفيهاش حياة الهدوء لكن الانسان دلوكتي منشغل ابحياته، وبالتالي محتاج كل شيء ايساعده ان هو ايطور من شغله ويطور من حياته.